Baluunanii ak inin ol ijeem baluuna ka ooro kabiit jira, woni afur kabiit jira, kuninenii ka woni hinkabiiniit jir, lachu isan mal in laftaet ak in olkeit jira mal in olko akas ijeemai iran sun gee ka tairi kabit jira hinta inin tairum sunii.bare ak uwaanjaa fa itate